Nimaxɛsɛ tʋnʋ ʋtsiwʋ wani bʋakʋ atami dʋ nʋ atami ti bʋakʋ ɔdunafa bʋakʋ ɔnama nyama dʋa mɛ nɛxa mʋtɛ nayɔ ʋta dzakali gbɔɛbese gbɔɛbese tʋmanti <hesitation> itsʋnʋ wani dʋ ɔbʋ ɔbʋ bʋakʋ kɛmalɛ ko itimadʋ nafa kɔmaba nyamadʋa atini makʋtʋ lɛ mʋ ɛwludi mʋ dzakali ta ɔmakʋtʋ lɛmʋ ɛlɛ nafɔ nyamadʋ bʋanʋ tʋmantia ɔtalɛ kavɛ ʋfʋa odzo kewi alia alɛ paa lanʋ ɛyi ɛna mɔta manyama dʋ mɛ ʋkʋlʋ wani ɔlamɛyalɛ mʋ atanalɛ bʋakʋ yɛbi yakʋtʋzɛ yaba yakʋtʋ wledʋ yɔlɛ lakʋ ɔmakʋtʋ lɛkɛ ɔnʋ ʋtaa uta ɔmukʋtʋ kele ɛyi idzo nɛfʋa dzakalia ɔta makʋtʋ kele ɛyi diefʋa tʋmantia ɔtamakʋtʋ kele ɛyi ɛma ʋta ɔmakʋtʋ kele ɛyi ɛwlʋdi <hesitation> ɛdiɛ neyi lafa.